मए नास्ताकि सट्टा रातकि खानु खान चाहत हओं काहेकि अगर मए रातके खानु ना खाओ तओ मोके कुछ खाओ जैसो ना लागत हए । थोरि खाएसे भि मोके रातको खानु खानए हए । मए नास्ता छोड सकत हओं पर रातको खानु नाए ।